Fomba hitanjanany ñy haran-dranomasy zany ñii ñy raha miay añatiny ao aminy ñy alalany ñy tontolo iaina zay. ñy raha mitiritiry añatiny ao reñy zany laha misy ñy fiakarany ñy rano. reñy ñy mitanjak'azy. Manahaky anizao koa ñy fandanjany ñy ay ñy sakafo miboaky bakao ñy fia zay. Ñy tsitsiky ;manahaky anizay koa ñy fampitomboany ñy harena misy añatiny ao.